Ireto avy ny fomba hitahirizan'ny kôlibria angovo amin'ny fanidinana haingana be: voalohany, ny kôlobria dia vorona anisan'ny tena kely izy ireny ary de- tsy dia mandany angovo firy izy raha vao manidina; faharoa, izy ireny koa dia zakan'ny rivotra fotsiny ary manaraka ny onjan'ny rivotra izy raha vao manidina.